اه <hesitation> بالنسبة لأزواج الأحذية، عندي تقريباً خمسة أو ستة. كل واحد مخصص لمناسبة معينة، سواء رياضي أو رسمي، أو مريح. أما بالنسبة للقبعات، فأنا مو- مو شخص يحب القبعات كثير. يمكن عندي اثنين أو ثلاثة، واحدة للصيف، وواحدة شتوية. أما النظارات، عندي نظارتين، واحدة للنظارات الطبية، ووحدة للنظارات الشمسية. الأمور هذه تكون حسب الحاجة والموسم.